Certu! Lu primu chi mi veni 'n menti è la Stragi di Capaci, dunni la mafia, sta sdisonurata mafia, ammazzau lu judici Giuvanni Falcuni, a so mugghieri e napocu di l'omini di la scorta. Chista è na storia chi signau tutta l'Italia ma soprattuttu la nostra bedda Sicilia chi spissu paca un prezzu salatu pi sti fatti di mafia. Iu c'era e mi lu ricordu comu si fussi aeri.